Vary sy tsaramaso izao no nohaniko farany. Ny vary moa ambolena ireny dia avy eo andrahoina, dia ohatr'izay koa ny tsaramaso, ambolena koa ireny dia avy eo andrahoina koa. Andrahoina izy aloha izany tsisy saosy dia avy eo ianao manao saosy dia arotsaka ao ny tsaramaso dia miaraka hohanina izy sy ny vary avy eo.